पेरू एक अइसन देश हवे जहाँ के निवासी विभिन्न जातियों के बाटे। ईहो एक कारण <noise> कि पेरू में विभिन्न संस्कृति और रीति रिवाज के मिस्रण बा। पेरू में ढेर मनई रोमन कैथोलिक धर्म के पालन करेलें लेकिन कहीं कहीं कुछ मनई ईसाई धर्म के पालन करेलें। पेरूवासी अइसन होले कि ए लड़ल कम पसंद करेलें और इनके विचार व होला कि ऊ सच नहीं बोलेक चाहीं जेसे केहू के दुख हो बल्कि ऊ बोलेक चाहीं जवन सामने वाला सुनाई पसंद करे। एह नाते ए कहल जा सकेला कि उहा के मनई सोच समझ के मनई <noise> सोच समझ के बोलल पसंद करेलें। पेरू के संस्कृति के बारे में एह कुछ विशेषता हमके पता बा।